انا طلعت ونشأت في مدينة صغيرة مدينة هادية ومليانة اشجار والحياة فيها بسيطة ومريحة مدينة قنا قنا مدينة جميلة جدا كلها خضرة وهدوء ناسها طيبين وعلى قد حالهم ومش متكبرين والمدينة مش زحمة قوي.